Hataholi manbongik nai angka ia nanu keberuntungan hataholi yang nanu susue lain neu hataholi fe'ek, hataholi yang sabar no hataholi mankerja keras ana ta sota boema ana ta mengeluh no ndia sodan.